кер маралдай оу мінезім сондай ай ай
хоу сылаңдай бұлаңдай керілген кер маралдай
оу мінезім сондай ай ай
ай ай ай ай
ай ай ай ай
иланбаймын сүйе алмаймын
сені емес өзгені қиялдаймын
иланбаймын кешір сүйе алмаймын
торға түскен бұлбұлдай бола алмаймын
өзіңе сен қолдан келсе жолын тап та баурап ал
өзіңе сен шамаң жетсе жүрегімді менің сен жаулап ал
алың сен қолдан келсе жолын тап баурап ал
өзіңе сен шамаң жетсе жүрегімді менің сен жаулап ал
хоу сылаңдай бұлаңдай керілген кер маралдай
оу мінезім сондай ай ай
хоу сылаңдай бұлаңдай керілген кер маралдай
оу мінезім сондай ай ай
ай ай ай ай мінезім солай ай ай ай
ай ай ай ай мінезім солай
ай ай ай ай мінезім солай ай ай ай
ай ай ай ай мінезім солай
хоу сылаңдай бұлаңдай керілген кер маралдай
оу мінезім сондай ай ай
хоу сылаңдай бұлаңдай керілген кер маралдай
оу мінезім сондай ай ай
хоу сылаңдай бұлаңдай керілген кер маралдай
оу мінезім сондай ай ай
хоу сылаңдай бұлаңдай керілген кер маралдай
оу мінезім сондай ай ай
ай ай ай ай
ай ай ай ай
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат тоғыз
таңғы шоу
иә достар сағат тілі қазір тоғыз нөл нөл нұрсұлтан уақыты бойынша

әсем қалыңыз қалай
жақсы рахмет қайырлы таң өздеріңіз қалайсыздар

бүгін енді жағымды жаңалықтар көп болады деген ниеттеміз аумин
сенейік па сенбей ақ қояйық па

әсем дайынбыз ба

кеттік ендеше іске сәт
жаңалықтар
армысыздар студияда әсем нұрғали
алматыда адамдарды көлікпен қасақана қағу оқиғасы тергеліп жатыр деп хабарлайды жиырма төрт кейзет
зардап шеккен азамат рульдегілер бізді басқа біреумен шатастырып алды десе көліктегі екі азаматтың анасы әлеуметтік желіге балаларына бөтен біреулердің шабуыл жасағанын айтып бейнежазба қалдырды
бірнеше адамды жол ортасында қуалап жүріп қаққан екі көліктің рулінде ағайындылар болған
олардың анасы нәзира әликееваның айтуынша туыс бауырының туған күнін атап өтіп кафеден шыққан оның екі ұлына танымайтын біреулер тап берген
екі топтың ерегісінің соңы төбелеске ұласты
қалай болғанда да қылмыс болғаны анық
жасағандар жауапқа тартылады дейді адвокат есімбол мамырханов
бұл әрекеттің бұзақылық бабымен емес кісі өлтіруге оқталу бабына ауыстырылуы дұрыс дейді ол
айта кетейік үш адамды қасақана қаққан екі азаматтың бірі қолға түсті
аты жөні мәлім екінші күдікті әлі іздестірілуде
рудныйдағы аты шулы жетімдер үйі қостанайға көшірілді
мұны павлодар облысына жұмыс сапарымен барған президент аппараты жанындағы жұмыс тобының жетекшісі айтқан
ырысты жұмабекованың айтуынша балаларды айуандық жағдайда ұстаған жауаптылар жазаларын алған
астана теларнасының хабарлауынша бұған дейін жетім әрі мүгедек бүлдіршіндердің нәжіс пен запыранда жатқаны әшкереленді
ал қызметкерлер қорғаныссыз бөбектерді атымен емес нөмірімен атап келген
ал павлодар облысында балалар тәрбиесі ақсап тұр
нұр отан филиалындағы жиында оқушылар арасында ерте жүктілік белең алғаны белгілі болды
енді мектеп пен ата аналар арасында түсіндіру жұмыстары жүргізілмек
қорғаста шетелдік азамат декларацияланбаған қыруар ақшамен ұсталды
тәжікстан азаматының жол сөмкесінің ішінен бір жарым ақш доллары жиырма бір миллион теңге мен үш мың бес жүз қырғыз сомы шыққан
ақшаның жалпы көлемі жиырма екі миллион тоқсан мың теңгеден асады ал ақш валютасына шаққанда елу жеті мың долларға тең
шекарадан өтерде тәжік азаматы осынша сомада қаржы барын не қағаз жүзінде не ауызша ескертпеген
енді ол әкімшілік жауапкершілікке тартылып он айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді
екі мың жиырмасыншы жылдан бастап елімізде ми тікұшақтары құрастырылатын болады
бұл туралы ресей федерациясының жуковский қаласында өткен макс екі мың он тоғыз он төртінші халықаралық авиациялық ғарыштық салонында белгілі болды
ведомстводан хабарлағандай салон аясында индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі роман скляр ресей федерациясының өнеркәсіп және сауда министрі денис мантуровпен кездескен
кездесу барысында министрлер нөмірі төрт жүз бесінші алматы авиа жөндеу зауыты базасында екі мың жиырмасыншы жылдан бастап азаматтық мақсаттағы ми тікұшақтарын ірі торапта құрастыруда бастау туралы ірі келісімге қол жеткізгенін айтты
әзірге осы жаңалықтар легін бір сағаттан кейін жалғастырамын
жұлдыз фм толқынынан алыстамаңыздар
ауа райы
бүгін алматыда күн ашық отыз бес градус ыстық
елордада жаңбыр жауады ауа температурасы жиырма алты градус нөлден жоғары
жұлдыз фм
ән көңілдің ажары
жарнама
теле екі ұсынған бәрін ауыстыр тарифінде шексіз әлеуметтік желілер бар болғаны бір мың сегіз жүз тоқсан теңгеге ютуб инстаграм ватсап в контакте фейсбук және басқалары
қос та өз тарифінді толыққанды пайдалан
толығырақ теле екі нүкте кейзет сайтында
теле екі үздік баға кепілі
сіз халық банкте ипотека шартына қол қойып отырсыз
көп күткен баспанаңызға тиімді талаптар мен қол жеткізгеніңізге қуаныштысыз
бірақ пәтерді жөндеуге жиһаз алатын қаржыны қайтесіз
ипотекаға қоса үш миллион теңге ұтып алыңыз да өз қажетіңізге жұмсаңыз
халық банктен үш миллион теңге
толық ақпарат жетпіс бір он бір халық банк нүкте кейзет
сәлем достар біз тек қана қыздар тұратын жатақхананың тұрғындарымыз
менің айтқаным заң
бөлмеде төрт қаладан келген әр түрлі мінезді қыздар тұрамыз әй
көбінесе басымыз піспей жатады ө
біздің жатақханада бір ғана красавчик бар
жатақханамыздың вахтерша апайы бізге мүлдем ұрыспайды алда бізді талай қызықтар күтіп тұр
тек қана қыздар жастарға арналған жаңа сериал
жиырма алтыншы тамыздан бастап жұмыс күндері жетіншіде
халық банк автокөліктерді сыйға беруді жалғастыруда
келесі бақытты адам сіз болуыңыз әбден мүмкін
әркімде жеңіске жету мүмкіндігі бар
кредит рәсімдеңіз де көлік ұтып алыңыз
жылдам өтінімді халық банк нүкте кейзет сайтында немесе жетпіс бір он бір нөмірі бойынша бере аласыз
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
сенің қысқа киінгенің ұят емес әшкере айтып билегенің ұят емес
хақты айтып еркін болу ұят емес азат ой азат амал жат емес
ұят деген пара ап пара беріскенің ұят деген қараны әппақ дегізгенің
ұят деген жұрт көзінше жұмсақ болып қамшымен әйеліңе таяқ жегізген
ұры қара құмарың құнарың ел ішінде ішіп жеп думан қуғаның
құны қара бұл ғұмыр тұмарың
ұятың қайда қайдан тудың қайдан шыққан ұраның
байқасаң маған қазір ұят емес шайқаған мына туынды ұят емес
қайта айналып өмір тағы берілмес тағы тағы мүмкіндік қалауыңа бүгілмес
өмір деген жол қателері мол қатеңді түзету ұят емес
істе адал бол өмір заңы сол әділдік күзету ұят емес
өмір деген жол қателері мол қатеңді түзету ұят емес
істе адал бол өмір заңы сол әділдік күзету ұят емес
ұят екен деу ұят екен байқа байқа байқа байқа
ұятты таста расты раста шайқа шайқа шайқа шайқа
ұят екен деу ұят екен байқа байқа байқа байқа
ұятты таста расты раста шайқа шайқа шайқа шайқа
жар атанып қайта оралу ұят емес қолға алу өз өзіңді ұят емес
кейін келте тігіп тон пішсең де ұят емес кәсіп еңбек адал болса ұят емес
ұят деген мақал айтып өзің келіспегенің
ұят деген ертегі айтып еңбек ақы жегенің
өйтіп бүйтіп сөйтіп қара тер терлегенің қара жүріс қара пиғыл қара көмілгенің
сайын дала санасыз ұл қызыңды айыптама бұзық бір жұлдызыңды
қызға ата ана тыйым салмай жата ма
ұят та болса айтайын айтпас шындық шайқайын
байқасаң маған қазір ұят емес шындық айтам сол үшін де ұят емес
қайта айналып өмір тағы берілмес тағы тағы мүмкіндік қалауыңа бүгілмес
өмір деген жол қателері мол қатеңді түзету ұят емес
істе адал бол өмір заңы сол әділдік күзету ұят емес
өмір деген жол қателері мол қатеңді түзету ұят емес
істе адал бол өмір заңы сол әділдік күзету ұят емес
ұят емес дым ұят емес
ұят емес тіпті ұят емес
ұят емес дым ұят емес шайқа шайқа шайқа шайқа
шайқа шайқа шайқа шайқа
ұят емес тіпті ұят емес ұят емес
ұят емес дым ұят емес ұят емес
өмір деген жол қателері мол қатеңді түзету ұят емес
істе адал бол өмір заңы сол әділдік күзету ұят емес
өмір деген жол қателері мол қатеңді түзету ұят емес
істе адал бол өмір заңы сол әділдік күзету ұят емес
ұят екен деу ұят екен байқа байқа байқа байқа
ұятты таста расты раста шайқа шайқа шайқа шайқа
жұлдыз фм де таңғы шоу
иә достар біз жалғастырамыз эээ студиямыз толды қонақтарымыз келді
эээ қазір енді ақбибі таныстырсын кімдер екенін
иә өте керемет қыздар сол қазақтың сұлу қыздары он жылдан аса тарихы бар кешью тобы
қош келдіңдер қыздар қалдарың қалай
қайырлы таң қош көрдік қайырлы таң
ұйқыларыңыз қанды ма қалайсыздар қалай жеттіңіздер
айзат риза қыздардың келгеніне
бүгін бәрі риза
иә жақсы э иә қалай жеттіңіздер кептеліске түспедіңіздер ме ерте келіп алдыңыздар
жоқ біз э ляззат екеуміз осы э жақын маңда тұрамыз іхі жаяу келдік
серуендеп ия таза ауа жұтып
яғни екеуіңіз бірге тұрасыздар иә
ал балауса сіз
мен өзім әкеммен тұрамын бірақ эээ жақын маңда тұрамын мен де
сіз де жаяу келдіңіз жоқ
оңаймен келдіңіз бе немен маршруткамен
жоқ өзім машинамен келдім
көлікпен келдіңіз күшті біз де сол дәрежеге жете берейік
ойпырмай қош келдіңіздер сұлу қыздар қадамдарыңызға гүл бітсін дейді
айтпақшы достар эээ дәл осы кешью тобына керемет сауалдарын қойған тындармандарымызға э гаваий мен маямиге арнайы сыйлығымыз бар мхм
жолдамамыз бар сондықтан і хаттарыңызды жолдаңыздар сұрақтарыңызды қойыңыздар
э қалайсыздар керемет э тақырып дейді
мен жұмыстағы апаммен он бес мың теңгеге бәстестім дейді
ол апам зейнетке кетсем э бір күн жұмыс істемеймін деген
алайда зейнет жасына жетседе э жұмыс істеді
сөйтіп он бес мың теңгені маған берді дейді
бүгінгі тақырып осындай бәске байланысты қандай іс әрекет жасадыңыздар
иә жалпы жиі бәстесесіздер ма кіммен бәстестіңіздер мектеп кезінде мысалға қыздар бәстесіп екінші қабаттан секіргенін айтып жатыр
иә сондай да болған
иә сіздер неге бәстестіңіздер кіммен бәстестіңіздер
мүмкін сөмкеге бәстескен шығарсыздар мысалғы біздің ақбибі әріптесіміз дольче габбананың сөмкесіне бәстесіп сөйтіп алдырған екен италиядан
блин жалпы өз басымда енді ондай үлкен бір бәс тіккен кез болмаған мхм
енді балалықпен ойындар болады ғой мысалы бәстесіп бір эээ былайша айтқанда сулифа ойнап на желание дейді
сондай ойындарда бір кішігірім нәрселер ғана болмаса бір үлкен нақты бәс тігіп ондай болған емес
болған емес сізде бұл жауап берген балауса иә
кеттік ал наргиз ляззат
бізде де менде де ондай болған емес мхм
бәске мен негізі қарсымын десем де болады
неге білмеймін онда
кезінде ұтылып қалып мүмкін отбасымен бетіңіз қайтып қалған шығар
балалықпен болды енді мектеп кезінде кішкентай кезімізде жаңағындай эй сен маған кола алып бересің сен маған чипсы алып бересің деген арзан екен ғой
кішкентай кезімізде болды енді өсе келе ондай эээ бәс тігіп көрмеппін аха
ал ләззат ләззат
енді бәстегі секіру деген сияқты ондай нәрселерден құдай сақтасын
енді мектеп кезінде әрине болды э ақшаға деген сияқты
қазір бәстеспейсіздер
ешкіммен бәстеспедіңіздер
әзірге жоқ жаңа кім балауса айтып қалды ғой э бала кезде ойнадық жаңа сулифа деген сияқты деп
жалпы қандай ойындар естеріңізде мектеп кезінде ойнаған
резинка ойнаған шығарсыздар асық ойнаған шығарсыздар
фишка ойнаған шығарсыздар фишка ойнадық

иә мен өзім жалпы далада өскен бала болдым
эээ бір қыздар сияқты тек қана кукламен ойнап деген ондай болған жоқ
футбол ойнадыңыз мама папа деп
футбол да ойнаған болатынмын турниктармен ойнап қуаласпақ енді қазақша атын білмеймін казахи разбойники деп қуаласып ойнайтынбыз бүкіл дворды айналып
сөйтіп э өскен қызбын
балауса сіз қай жақтың қызысыз алматының алматының қызысыз иә жарайсыз
ал таңғалып отырсыз ба жандаурен
иә ләззат наргиз
мен өзім қызылорда облысы қызоларда қаласынанмын мхм
эээ біз де сол кішкентай кезімізде э есіктің алдындағы балалар қыздармен өстік
үйдегі маманың капрондарынан капрон қоймай иә иә
иә біз секіріп ойнап жатқан кезде балалар келіп үзіп кететін иә үзіп кететін біз жылап оған
і солай болатын сосын фишка ойнайтынбыз жаңағыдай жаңасын сатып алсақ мақтанып і достарымызға мен жаңасын алдым эй жаңасын тігіп ойна деген сияқты сондай болып
э майыстырма олай болмайды деп па
е мен жаңасын тіктім ғой сен неге ескісін тігесін деген сияқты сондай қызықтар болған
ләззат сізде енді менде мен ойнамағанмын десеңізші
ойнадым ойынның түр түрін
түр түрін ойнадым кукланы да доппен де түрлі әртүрлі ойындар ойнадым ойнап өстім
жақсы ендеше қазір де ойнаймын десе
қазір енді осы жерден сұхбатымызды үзіп тұрайық сосын жалғастырамыз
бізбен бірге болыңыздар достар таңғы шоуда қонақта кешью тобы
эфирде таңғы шоу
хюремдей жалғыз өзім жүрегіңді билеймін
елена сұлудай жанжалға сені сүйреймін
авротидамын судан жаралған мәңгілікте албырт махаббаттан нәр алған
жалындаған кармэніңмін еркіндікті қалаған
падишам менің ууу
сен үшін ханшайым болайын айым ууу
сыйлайтын ләззат бақыт уайым
бір сәтте сұлуларды жылынтайын айхай айхай айхай
лакшмидей ең асылын бақыттың саған сыйлайын
томирис арудай намысты бойға жинайын
клеопатра айлалы шұбармын
мың бір түнді ұрлаған шахирезада сылаңмын
күлкімсіз өмір сүрмейтін сені мәжнүн қыламын
падишам менің
сен үшін ханшайым болайын айым ууу
сыйлайтын ләззат бақыт уайым
бір сәтте сұлуларды жылынтайын айхай айхай айхай
жылытшы мені сезіммен өртеніп кеудең
ерітіп жүректі сезе алмаған сырымды білдірем
тек мендіксің сен ууу
сен үшін ханшайым болайын айым
сыйлайтын ләззат бақыт уайым
бір сәтте сұлуларды жылынтайын айхай
сен үшін ханшайым болайын айым
жұлдым фм
таңғы шоу
жұлдыз фм де
жандаурен олар үшін бүгін келді обедте кетеді дейді
сосын ақбибі қалады так что ақбибіні көрмей қалды ғой ренжіп жүрмесін дейді
ақбибі реңжімесің дейді
сіз көрінбей қалды дейді
түсінбей қалдым
көрінбе көрінбей қалдыңыз сіз қыздардың арасында деймін
жарайды ренжімеңіз ренжімеймін ренжімейсіз
иә бәрі дұрыс иә уайымдамаңыз
э барлық сол барлығың сұлусыңдар ақылдысындар сендерді жақсы көреміз дейді ләззат фан клубы жолдаған екен бұл хатты
енді естуіміз бойынша наргиз жақында бір телехикаяға түскен екен рас па сол
жақында емес осыдан бір жыл бұрын алдын түскен болатынмын
бір жыл өтіп кетті ма кәдімгідей иә ол мхм
мен өзім ұмытып кеттім ол сериал туралы мхм
э екі мың он сегізінші жылы түсірілімі болған болатын
эээ тұсаукесері осы жақында бұйыртса он екінші қыркүйек күні тұсауы кесіледі
бірінші э толық метражды фильм ретінде шығады
барлық кинотеатрларда э және кинотеатрлардан көрсетіп болғаннан кейін э сериал нұсқасы шығады хабар арнасынан
енді бұл сериал туралы сіздерге айтып кететін едім і шынымды айтсам э бір жыл өтіп кеткеннен кейін мен э
қызығы басылып қалды ма кішкене
ұмытып отырмын да ол туралы
бұйыртса өздеріңіз көресіздер енді алла қаласа
фильмнің аты қалай аталады
қаламгер қаламгер
тарихи фильм аха
екі жылдан кейін ұят еместің сөзі қандай еді деп тұрмасаңыз болды ғой енді наргиз
жақсы эээ балауса шын күлкіңіз бе өте әдемі екен дейді
жоқ өтірік күлкім
шын ғой шын әрине
э былай дейді жандәурен өткенде саған і балжан бидаш саған қарамай кетіп еді ғой енді біреуін ұстап қал дейді
енді білмеймін енді дауыстарыңыз ақырын шығып жатыр дейді
ляска жарайсың жаным тіл көзден аман бол ақкетіктен жалынды сәлем дейді
аумин рахмет ақкетікке сәлем
ақбибіге бір сөз беріп қойыңызшы дейді
ақбибіге сөз берейік енді
иә жалпы қазіргі таңда кешьюда болып жатқан жаңалықтар
қандай шығармашылық жаңалықтар болып жатыр сіздерде
енді осы орайда айтып кететін жайт эээ
бүгін э бүгін емес жалпы тұсау тұсау кескенімізге жарты жылдай уақыт өткен екен
ааа енді есеп берейін деп келдік десек де болады
іхі ыыы осы күнге дейін үш бейнебаянымыз жарық көрді
ұят емес наурызнама және кешью он үш деп
і он үш жылдыққа арнап і шығарған бейнебаянымыз
мхм және осы орайда эээ музыкалық продюссеріміз бағым мақсатқызының жыл соңына дейін альбом жинамақ ойы бар
мхм ііі әзірге алты әніміз дайын тұр
екі баяу екі жылдам және екі шығыстық нақышта
мхм барлығы жаңа әндер
жаңа әндер
иә сонымен қатар сол ііі жаңа айтып өткендей бүйырса он екінші қыркүйек күні ііі наргиз түскен қаламгер телехикаясы бұйыртса қалың ііі көпшілікке назарына ұсынылады
мхм сондай ақ енді алла бұйыртса бүгін павлодар қаласына жол жүрейік деп жатырмыз
айтпақшы иә жол жүреді бүгін
бүгін ұстап қалмасаңыздар енді қыздар ұстай алмайсыздар деді әйтеуір назым ханым
қандай мақсатта енді не болады ол жақта
енді ертіс променадта ііі і ата заң күніне орай үлкен бір концерт болмақ
сол концертте өнер көрсетеміз бәрекелді
енді жаңа айттыңыздар ғой бұған дейін ііі бір жарым жыл болды үш бейнебаянымыз шықты деп
қайсы жандарыңызға жақын
жарты жыл уақыт жарты жыл
а жарты жыл жарты жыл
жарты жылда осынша үш бейнебаян түсіріп үлгердіңіздер мхм
яғни сіздердің продюссерлеріңіз өте керемет жан деген сөз әрине
баян мақсатқызы ғой әрине
бәсе і қыздар жанды дауыста өте керемет орындайды дейді
тектері кім дейді құпия болмаса
неткен әдемі қыздар дейді
қыздар тарапынан қазақстанға қандай үлес қосады екен дейді
биыл жастар жылы ғой дейді
жазико жолдаған екен бұл хатты
әрине ойымызда көптеген жопарларымыз бар ііі
продюссерлерімізбен бірге
э оны алдағы уақытта көре жатарсыздар
жалпы ойымызда қазақстанның атын көтеріп басқа шетелдік жобаларға конкурстарға бару ойымызда бар
мхм енді мына жерде жігіттер көбіне ерекшеленуге тырысуда енді инстаграммда
наргиз мысықтың қай түсін жақсы көресін дейді
мысықтың қай түсін
жалпы мысық жақсы көреді ма деген бірінші сұрақ керек секілді сол
солай жауап берейінші мен мысықтардың пародаларын білмеймін негізі
і мен мысықтардың барлық түрін жақсы көремін
аллергия ештенеңіз жоқ

жақсы ақ қара деп бөлмейсіз ғой

енді жаңа бейнебаян туралы айттық қой
қайсысын қайсысын түсірер кезде қатты қорықтыңыздар
қай бейнебаянды таспалаған кезде ұрыс естідіңіздер сын естідіңіздер
жалпы қай бейнебаян естеріңізде калды ерекше
енді біздің тұсауымыз кесілген ол ұят емес бейнебаяны болғандықтан
іхі ммм біздің жанымызға жақын және де үлкен қобалжу тудырды десек те болады
өйткені біздің алғашқы топ болып алғашқы жұмысымыз
үлкен жұмысымыз
ммм халық қалай қабылдар екен деген бір уайымдар болды
мхм образдар иә
ы сол әңге ерекше сын айтылды
не деген масқара әрине
бірақ енді сөзіне назар аударған адам меніңше э керемет түсіне білді деп ойлаймын
сөзіне назар аударған адам
мхм көп мысалы біз бұған дейін де ойын сауық бағдарларына барған кезде бәрі сол сенің қысқа кигенің ұят емес деген жолда үңіліп соңын төңірегінде ғана болды
мхм сонда сіздер өмірде қысқа киіп жүресіздер ма деп
сондай көптеген сұрақтар сындар
сосын әдейі серік ибрагимовтың қысқа кимеші қарындас деген әнін қойып иә
жоқ енді ііі біз бұл әнді сол сөзіне егер үңіліп қараған болса біз ол нәрсені үгіттеп емес біз ол нәрсені салыстырмалы түрде айтқан
халық қабылдағанына өкінбейсіздер ма
жоқ меніңше сөзі өте керемет
сөзі өте тамаша жазылған сіз сияқты түсінген адамдар өте көп
бірақ енді халық дұрыс қабылдаған жоқ қой оны
не деген масқара
мынау не деген дұрыс емес деп
енді і басында иә сондай пікірлер болды
бірақ артынан осындай көптеген телевизиялық бағдарламаларға шығып сұхбаттардан кейін жанды дауыс әндер орындағаннан кейін олардың ііі көзқарастары өзгере бастады және тура солай жазды
біз ұят еместен кейін мынандай қыздар деп жүрсек негізінде жақсы екен деп
сондай бір пікірлер болды
сондықтан да і бір жақсы енді жыл
негізі сіздер домбыра ұстап жаңағы ән айтқан кезде көп адам шок болды десек те болады иә
кешью тобы домбырамен ән айтып отыр деп
иә жақсы ендеше достар
кешью тобына сауалдарыңыз болса жұлдыз нүкте фм инстаграм парақшасында тікелей эфирдеміз
э қойыңыздар сыйлығымыз бар ерекше сауал қойған тыңдарманға
әзірге ән тыңдап үзіліс жасаймыз
эфирде таңғы шоу
сары дала атамекен артығым
сен асылым арманым үй
сары дала сағым күйген аймағым сары жотаңнан айналдым оу
сары далам сағым дала
арман дала тарлан дала
байтақ дала арман дала
сары дала кіндігімнен тараған киесінен жаралған оу
сары дала топырағынан нәр алған қыран құстай таранған оу
сары далам сағым далам
арман дала тарлан дала байтақ дала арман дала
сары дала сағым дала
арман дала тарлан дала байтақ дала арман дала
жарнама
бас айналдыратын галакси мания жариялаймыз
он тоғызыншы тамыздан алтыншы қыркүйекке дейін галакси таб планшеттерінің бірін сатып алып галакси фит топтамасының жүз елу смарт білезіктерінің ұтыс ойынына қатысыңыз
самсунг галакси таб планшеттері бұл оқуға және ойын сауыққа арналған ультражұқа және жеңіл әмбебап және функционалды гаджеттер
ұтыс ойынына және акцияға қатысатын үлгілер туралы толығырақ самсунг нүкте кейзет сайтынан қараңыз
сіз халық банкте ипотека шартына қол қойып отырсыз
көп күткен баспанаңызға тиімді талаптармен қол жеткізгеніңізге қуаныштысыз
бірақ пәтерді жөндеуге жиһаз алатын қаржыны қайтесіз
ипотекаға қоса үш миллион теңге ұтып алыңыз да өз қажетіңізге жұмсаңыз
халық банктен үш миллион теңге
толық ақпарат жетпіс бір он бір халық банк нүкте кейзет
халық банк автокөліктерді сыйға беруді жалғастыруда
келесі бақытты адам сіз болуыңыз әбден мүмкін
әркімде жеңіске жету мүмкіндігі бар
кредит рәсімдеңіз де көлік ұтып алыңыз
жылдам өтінімді халық банк нүкте кейзет сайтында немесе жетпіс бір он бір нөмірі бойынша бере аласыз
осы жазда хуавей компаниясы бұрын сонды болмаған науқан өткізеді
кез келген хуавей ұялы телефонын немесе планшетін сатып алып сіз автоматты түрде ұтыс ойынына қатыса аласыз
отыз хуавей пи отыз смартфоны үш жүз сыйлық жиынтығы және бас жүлде үш жеңіл автокөлік
бірінші қыркүйекке дейін хуавей серіктестерінің дүкендерінен ұялы телефон мен планшет сатып ал да осы жаздың ең айтулы ұтыс ойынына қатыс
смартфон планшет роутер смарт сағат
енді сен бір тарифтен бір уақытта бірнеше құрылғыларға шексіз интернетпен бөлісе аласың
алтел ұсынған ан лин шали қызметін қос
толығырақ шерик нүкте алтел нүкте кейзет сайтында
сулпакпен бірге балаларды мектепке даярлаңыз
техниканы үздік бағалармен және он екі айға дейін бөліп төлеумен каспий кейзетпен сатып алыңыз
он тоғызыншы тамыздан бірінші қыркүйекке дейін
экран диагоналі алты бүтін оннан төрт дюйм самсунг галакси а елу бар болғаны айына тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан теңгеге
сулпак артық шығынсыз
крепостная қыркүйекте жетінші арнада
бас тарту мүмкін емес актив ұсынысы
эйрпотспен жиынтықта айфон алты с он екі гигабайт интернет қазақстанның басқа ұялы байланыс операторларына сексен минут және желі ішіндегі қоңыраулар үшін шектеусіз минуттар
айына он тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан теңгеден бөліп төлеуге
актив контракт ыңғайлы тиімді байланыспен бірге
скоринг нәтижелері бойынша толығырақ актив нүкте кейзет сайтында
ай сайын три желаниядан миллион теңге және күн сайын көптеген басқа да жүлделер ұтып ал
бірінші маусымнан бастап промо қаптамадағы три желания майонезін сатып ал мөлшерлеуіштегі қақпақтың астынан кодты тап та жүлде ұтысына қатыс
три желания беретін миллионға асық
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
таңғы шоу
балаусам отыр балбырап
ләззатым отыр жалбырап
наргизам отыр салбырап
неғып отырсыңдар қалтырап дейді

қалтырап салбырап жалбыравотқан жоқпыз нормально отырмыз

шығарған өлеңіңіз қате екен негізі
не деп шығару керек еді
жақсылап кішкене жазсаңызшы

салбырап жалбырап демей
қалай мысалы білмеймін
енді азанғы уақытта тұрған адамдар осылай тұрады деп ойлаймын
ііі алматы облысы третье поколение дейсің ғой балауса дейді
і балаусаға енді сауалдар келіп жатыр мында
э өте әдемі қыз екен
спортқа жақын екенсіз жалпы қазір де спортпен айналысасыз ба деген сауалдар
қазір ііі залға барамын спорттық залға фитнеске барымын
мхм бұрын бұған дейін де бір спорт түрімен айналыстым деп айтып қалдыңыз эфирден тыс волейбол
волейболмен жалпы жалғастыру профессионалдық түрде емес бірақ эээ

аха ақтаудан жалынды сәлем дейді
ііі қыздар қиын болмады ма
і жаңағы і бейнебаян шықты ғой он үш деген
сол кезде қиын болмады ма
әпкелеріңіз сізге сіздерге сын айтты ма деген сауалдар келуде мында
жоқ жоқ ешқайсысы да болған жоқ
ешқайсысын көрмедіңіздер ме

сын сын айтылған жоқ ол кісілерден
керісінше қолдау білдіріп иә көмекке
жалпы сол түсірілім барысында иә қандай қызықты оқиғалар болды негізі
қызықты оқиға
болмады ма әлде ііі оқиға біз ііі
ләззат кешке микрофоннан қорықпаңыз жақын отырыңыз
қаншада босайсыз съемкадан
бастап э таңғы алтыда аяқтап
одан кейін біз басқа қалаға ұшып кеттік ііі а иә таңғы
жалпы қиын емес па
солай жасаған мысалы ұйқтамай ұйқыларың бұзылады режим нон стоп
қызығы да бар қиындығы да бар
мхм жалпы жаңағы түсірілім барысында кім сіздерге ерекше назар аударып сондай ақыл кеңесін айтып жандарыңыздан шықпай
эх кешьюды сағынамыз деп э деген әпкелеріңіз болды ма
мысалғы айдана меденова камшат мөлдір бар ақбота нұр бар эээ балжан бар жұлдыз бар
кім ерекше сондай көзқарас таңытып
қыздар жарайсыңдар бөліп жармаймыз деп
жоқ бәрі көрген сайын
назым ұйықтаватыр баян мақсатқызы да ұйықтаватыр
жоқ бәрі көрген кезде бізге қолдау білдіріп рахмет ой рахмет деппін ғой
жаңағыдай э өздерінің тілектерін айтып жатады
э кезіндегі өздерінің болған кездерін сағынып сағынатындарын айтып жатады
енді түсірілім барысында барлық әпкелерімізбен бірге тамақ ішіп отырып э ойнап күліп
і ол кісілер кезіндегі нәрселерін еске алып
мхм жаңағыдай мөлдір әпкеміз а анэля арынова әпкемізге жаңағыдай әзіл тастап
ләззат бізде ең кішкентайы болса топтағы ең үлкені анэля арынова болған екен да
аралары жиырма жиырма жас
ааа мәссаған
шынымен де сондай қызықтар болды
өнер жолын жаңадан бастап жатқан әншіге қандай кеңес бере аласыздар дейді сіңілдеріңіз аруна әбдікерім
енді талмай еңбек ету еңбек еңбек
енді еңбектің де түр түрі бар ғой
жоқ біз енді әзірге бүйтіп біреуге кеңес бере алмаймыз
өзіміздің сахнаға шыққанымызға жарты жыл енді болып жатыр алла қаласа
енді бір бес жыл он жыл өтсін сол кезде осы сұрақты айтамыз
топтар негізгі дебютын жасамас бұрын бір екі үш жыл дайындалады
енді бір екі жыл жаңағы құрамды жинайды дайындалады әндер жаздырады дауыстары сәйкес келе ма келмей ма
би қояды сосын бір жарып шығарады әйтеуір дебютты
сіздерде сондай жағдай болды ма
немесе асығыспен тез тез қыздар қыздар сен сен келесің сен келесің деп бір айда дайын болды ма
бізде жарты жыл дайындық болды
мхм жарты жылдан аса жартыдан аса иә ләззат екеумізде жартыдан аса дайындық болды
сол кезде білдіңіздер ма кешьюдің құрамында болатындарыңызды
сол құрамға алды ғой
алғаннан кейін сол соған дайындық басталды
ешкімге айтпадыңыздар ол біз кешьюдың құрамында жоқ
ешкімге қиын болмады ма мысалғы мен айтқым келіп тұрады айтуға

болмайды жоқ
былай да енді қазақпыз ғой ырымға сенеміз дегендей көз тиеді сөз тиеді
сондықтан өзіміз ііі
жақын адамдарымыз біледі
отбасымыз деген сияқты
дайындалып бірден жарып шығайық ол бәріне бәрін
ең бірінші топқа қабылданған кезде кімге хабарластыңыздар

жылап кәдімгідей сондай болған шығар иә әрине
бәріміз мамамызға звандадық
мхм басқа ешкімге хабарласпадыңыздар ма
жоқ ол кісілер кейін біле береді
құрбысына звандайды білесің ба деп мамама айтайын ба айтпайақ қояйын ба деп
енді бірінші анаңа айтасың ғой
жақын құрбымның өзі сен қыз че то бір түрлі болып жүрсің
не болып жүр айт деп
мен негізі шынымен де айтпаймын деп ойлағанмын сосын

айтып қойған жоқпын ол ол өзі білді
өзі сезді
сен бір жерге барып жүрсін ғой маған айт деп
сосын айттым бөлістім
дұрыс екен ешкімге айтпа бірақ дедім
даже үйіндегілерге де айтпаған

қандай құрбылар бізде бәрі айтып қоя береді
мысалғы біреуге бірдене айтса ертеңгі күні ол жазып отырады
мә сендер кеше қыдырыпсыңдар ғой деген сияқты
жоқ жан құрбы деген болады жандаурен бола ма иә
біз бес жылдан аса доспыз
назерке есімді қыздар назерке мені тыңдап отырсаң саған сәлем
ендеше қыздар осы жерден сұхбатымызды үзе тұрайық
ііі ал қазір айдана меденованы тыңдаймыз
сосын үзіліс жасаймыз
үзілістен кейін жалғастырамыз
таңғы шоу
айтылған сын болса шын болса арланбай өз жолымды мен таңдаймын
қалдырмай көңілді жағымды жұмсақ сөзбенен бойда барымды арнаймын
жақсыдан жарқын ой шығар жаманнан жалын от шығар
сынға қарамай қарамай
жарамайсың бәріне жарамай
жараған күнің болса да
бәрібір де жарамайды не не пф ай
бәк күмән түрлі түрлі
келеді тыстан айтылар қысқа
не болса соны жаза салып
қалады тұста осы дұрыс па
бәк күмән түрлі түрлі
келеді тыстан айтылар қысқа
не болса соны жаза салып
қалады тыста осы дұрыс па
жаным менің не айтарым
не дейін сөзіңе бір өзіңе қызық болса жаза бер мейлі қайтпа
әндетсем жақпаса лайк баспа ұқпастан жаман сөздерді айтпа
жақсыдан жарқын ой шығар жаманнан жалын от шығар
қатты сынға қарамай қарамай
жарамайсың бәріне жарамай
жараған күнің болса да
бәрібірде жарамайды не не пф ай
бәк күмән түрлі түрлі
келеді тыстан айтылар қысқа
не болса соны жаза салып
қалады тыста осы дұрыс па
бәк күмән түрлі түрлі
келеді тыстан айтылар қысқа
не болса соны жаза салып
қалады тыста осы дұрыс па
жаным менің не айтады
артқа таста артқа бәрін таста
қадамыңды баста ешқашанда саспа
бәрін тыңдап босқа тағы жаман ойды қоспа тағы
қоспа тағы қоспа тағы тағы тағы тағы
жақсыдан жарқын ой шығар жаманнан жалын от шығар
қатты сынға қарамай қарамай
жарамайсың бәріне жарамай
жараған күнің болса да
бәрібірде жарамайды не не пф ай
бәк күмән түрлі түрлі
келеді тыстан айтылар қысқа
не болса соны жаза салып
қалады тыста осы дұрыс па
бәк күмән түрлі түрлі
келеді тыстан айтылар қысқа
не болса соны жаза салып
қалады тыста осы дұрыс па
жаным менің не айтарын
жұлдыз фм
жұлдыз фм мен бірге әр сәтінді көңілді өткіз
таңғы шоу
мә қазір жандәуренді көре алмай отқан жігіттер көп шығар дейді иә
қай елдің мәдениетін көрдіңіз және тамашалап э көрсем деп ойлайсыздар армандайсыздар дейді ержан барат шымкент қаласынан
э грузия тбилиси қаласына барғым келеді
қымбат қой не қыласыз
көргім келеді мәдениетін
иә өте әдемі қала
мүмкін тамақ тамақтары қызықтырады шығар сізді мәдениеті емес жоқ
э атмосферасы жалпы э және мен сол бір бағдарламада көрген кезде олардың шіркеулерінде хор бар
мхм сол хорды тыңдағым келеді

жоқ оларда ііі дауысқа бөлу тіпті бір і секунда дейді
қазір мені музыканттар түсінеді пол тонна мен дауысқа бөлінеді
жоқ мен енді халықтарға айтватырмын ғой
октава диафрагма деген бәрін білеміз біз
мен халыққа айтып жатырмын ғой
халыққа айтып отыр екенбіз екеуміз ақ отыр екенбіз деп ойлап қалдым ғой балауса
сол сол сол елге барып көргім келеді
негізі і қарап отырсаңыздар сол грузия елінің әншілері мен украин елінің әншілерінің диапозондары өте ерекше болады мәдениеттері де
біздікіне ұқсас болады
енді наргиз бен ләззаттан сұрайық енді ренжіп қалмасын бізден сұрамады деп
әр адамның арманы дүние шарлап например ой
көріп эээ
назым ханым ұйқтаватыр
елді тамашалап көріп мәдениетімен танысу
мхм әрине ііі арманы көбісінің
сол секілді біз де ііі барып көріп тамашалап э байқап деген сияқты көргіміз келеді байқап байқап шайқап дейсің ғой
мысалы кішкентай кезіңізден қай елді армандайсыз
түркия түркия елі ма түркия елі
түркияда ештеңе жоқ бармай ақ қойыңыз

барыңыз иә жақсы наргизден сұрайық
ііі мен де
қызылордама жететін жер жоқ десеңізші әрине
і негізі мен де армандаймын өзімнің анамды алып бүкіл мемлекетті бүкіл елді аралағым келеді
ііі маған қызық
әр елдің мемлекет әр мемлекеттің өзінің ііі тағамы болсын ұлттық киімі болсын і әндері болсын
бірақ мен э қазіргі таңда қатты қызығушылық танытып жүрген ел ол оңтүстік корея мемлекеті
өйткені ол елдің маған ііі тамақтарын жеп көргім келеді ол жаққа барып
наргиз бізде ащыны жақсы көреді

мама екеуміз біз і кәріс тамақтарын аптасына бір рет тым болмаса жеп тұрмасақ біз ауырамыз мама екеуміз ыыы
міндетті түрде ащы тамақ жейміз мама екеуміз кездесіп
сонымен арманым енді мамамды алла қаласа ііі оңтүстік кореяға апарып мәдениетімен таныстырып
міндетті түрде көше тамағын жеп көргім келеді
негізі ақбибі алею хасию деп жазатын солар ма оңтүстің қазақстанда иә иә
бізде тыңдармандар өте көп
бізде оңтүстік кореяда тыңдармандарымыз өте көп
і жолдан ақша тауып алған кездеріңіз болды ма және қанша теңге дейді
қысқа нұсқа жауап берейік
наргиз болды иә
менде болды кішкентай кезімде мектеп оқып жүрген кезде жерден екі жүз теңге тауып алғанмын мен

ііі мамаға мамаға айтқан жоқпын
менің есімде мектептің алдында бір үлкен апа болатын анадай
қазір баяғы тілмен айтқанда қытайский заттар деп айтамыз ғой
ол кезде енді
екі жүз теңгені мен бір аптаға жеткізген болатынмын
ешкімге айтпадым шын айтамын
бір елу теңгеге ма жүз теңгеге ма сол кезде барып бір от души бәрін алған болатынмын
ол кезде арзан ғой
екі құрт бес теңгеден
екі құрт бес теңгеден он бес теңгеден сағыздар
сол сол кез есімде қатты қалып қалған екен
аха мен негізі осыдан сол бала кезде ғой
ііі туған күнге жүз теңге апарамын деп жүз теңге алған болатынмын үйден
досымның туған күніне
бірақ жолда шыдамай кетіп жаңағыдай мороженное алып қойып жетпіс бес теңге сыйлаған болатынмын
сол әлі есімде жетпіс бес теңге ол кезде кәдімгідей ақша отыз бес теңгеге он теңгеліктер болатын
сіз қалай сыйладыңыз сонда сол жетпіс бес теңгені
ұялмай қызармай бердім ғой ол кезде
ләззаттан сұрайық
мен мен де наргиз сияқты екі жүз теңге тауып алған болатынмын
ол кезде бірақ құрбыммен болдым мхм
екеуміз жүз жүзден бөліп алдық
сөйтпей не алдыңыздар
оны мен ііі жұмсаған жоқпын
енді не істедіңіз сақтап қойып жүрдім
туф сондай і ұялшақ қыз екен иә ләззат
балаусадан сұрайықшы балауса ұялмайды
күліп күшті айтат дейсіз ғой иә
мен енді кішкентай кезімізде үйдің артынан көп табатынбыз
бір рет емес бірнеше рет табатынбыз
неге екенін білмеймін сол неге екенін білмеймін
бірақ бір сол бір аула болатын сол ауладан көп табатын
мхм содан алып біраз тауып аламыз сосын ііі кейбір кезде әдейі іздеп барамыз
табылып қалады
иә сосын барып енді тәтті аласың чупа чупс аласың ол кезде чупа чупс деген ооо
иә кетеді ғой
аха э ақтауға келіп каспийдың жағасында бейнебаян түсіру ойда жоқ па дейді сека
ақтауды айтпаңыздар
бастықтардан сұрау керек оны неге
ләззаттың туған жері сағынады
ааа сағынасыз ба ақтауды
сағынсаңыз барып қайтпайсыз ба
қолыңызда тұр ғой әлде жібермейді ме бірақ енді жиі той

жұмыс па
әзірге
ааа бірақ барып көргіміз келеді
бұйырса ләззаттың айтуы бойынша иә
мхм жақсылап күтіп алатын шығар енді

димашпен қосылып бір ән айтсаңыздар мықты шығатын еді дейді
ой жалпы кіммен армандайсыздар
өмірде бәрі мүмкін ғой негізі
негізі әлі сіздер құрылғандарыңызға жарты жыл өтті дедіңіздер иә
ешкіммен дуэт айтпадыңыздар жаңағы қыздардан бөлек

бар ма дуэт а дос мұқасан
наурызға байланысты
бірлесіп бейнебаян түсірдік
ммм ақшаны бөліп шығардыңыздар ма әлде баян мақсатқызы
жоқ ағаларымыз өздері
ұсыныс жасады ма әлде сіздерден ұсыныс болды ма
біз ол жағын білмейміз шыны керек бізге ұсыныс айтты директорымыз біз қуана қуана келістік
сондай бір ғасырлық топ ііі үлкен бір тарихы бар топ болғандықтан
мхм қыздарға сұрақ дейді
домбырадан басқа қандай аспаптарда ойнай аласыздар дейді рауангүл мүсірәлиева
фортепиано
наргиз вообще ойнай алмайтын сияқты балаусадан сұрайықшы
фортепиано мхм кезінде шаңқобызда ойнағанмын
сіздің жүрмеген жеріңіз жоқ екен ғой балауса
спортта да фортепианода да двд дедіңіз вдв дедіңіз
үйдің артынан ақша тауып алып жүрсіз

живой ребенок дейді ғой
кешьюда жүрсіз мүмкін басқа бір топтың құрамында да ән айтып жүрген шығарсыз
ведущий ведущий болғанмын
жүргізуші болдыңыз
жүргізуші ооо неге журналист болмадыңыз
тележурналистиканы оқыдым
радиоға қызықпадыңыз иә
ііі енді мынандай ұсыныс шыққаннан кейін кетіп қалдым
кетіп қалдыңыз өкінбейсіз
жоқ әрине енді болашақта кім біледі бәлкім
мхм сіздердің орындауыңыздағы бұрынғы әндер бар ғой кешьюдің бұрынғы әндері бар жанағындай махаббат баяны тағы да басқа су а ла ла ла деген бар
солардың жаңа нұсқасын жазып көрдіңіздер ме
қайдан тыңдасақ болады дейді
жаңа нұсқасы болғанда енді біз э әрине ол әндерді айтамыз
ііі бір концерттерге барған кезде мысалы
ертең павлодар қаласында өзіміздің біздің і құрамға жазылған әндермен қатар
сол бұрынғы репертуардан айтамыз
енді оларды сол концерттерге келіп тыңдай аласыздар
ол үшін павлодар қаласына ұшып барыңыз
былай дейді шаңқобызда ойнадым дейді ма дейді
жоқ енді мен оны керемет қиын аспап деп айтпаймын иә
бірақ шаңқобызда жоқ оны айтывотқан жоқ
кішкене шаңын сүртіп ойнауға болмады ма қобыздың дейді
жақсы жақсы
манты пісіре аласыңдар ма дейді қыздар дейді
эээ манты манты жей алам
мен ііі жалпы ас үйге қалайсыздар
анаммен ііі бірге көмектесіп
иә әрине анамызбен
екеуіңіз бірге тұрасыздар иә иә
ііі кім жасайды үйде
мүлде жасамайтын сияқты ғой
бұл ауыр сұрақ
түр түрін пісіреміз үйде
еттен бастап бигбон деші
жоқ біз үйде кейде тамақ
қыздарды жеке жеке кіргізіп бір сұхбат алу керек еді
бекер сөйтіп жасаған сияқтымыз
соны айтам бірін бірін бәрін айтып береді дейсіз ғой
иә үйде тамақ жасап жеуге кейде уақыт болмайды
сырттан көбінесе сырттан тамақ ішеміз ал былай
былай тамақ жасап иә
барып көрген емеспіз әлі
былай дейді ащы ләзатты ащы лагманға шақырсам бара ма екен
ләззат лагманды жақсы көреді

негізі тамақты былай әңгіме етіп бастау керек екен ғой тамақтан бірінші иә
бірінші содан бастау керек еді бағанадан бері
өнерлеріңіз қалай деп бастамай
келесі жолы сөйтеміз енді
иә бірінші содан бастау керек еді негізі әңгімемізді
қаншалықты кекшілсіздер дейді
мен мен кек сақтамауға тырысамыз
себебі кек деген біріншіден денсаулығыңа зиян
екіншіден өзіңді қартайтасың деген сияқты
сондықтан кек сақтамауға бірақ маған бәрібір дейсіз ғой кек сақтай беремін кек сақтамаймын жай қарғаймын деп
негізі мен университет қабырғасында бірінші курсқа дейін мен сондай кекшіл болатынмын
қызғаншақ кекшіл болатынмын
сосын ііі белгілі бір мақсатқа жеткеннен кейін адамнан кете бастайды ол ыыы
достарың пайда болғаннан кейін
ііі өсе келе иә
мхм сіздерде ондай болған жоқ па мысалға өзгерген қасиеттеріңіз
білмеймін мен мен бұрыннан сондаймын
ііі бұрыннан осындайсыз ба тез тез қайтамын
бұрыннан осындай екен балауса кек сақтай алмайды екенмін жақсы
роллтон жейсіздер ма
жейді ғой әрине енді
тамаша бір ән тыңдап алайық достар әннен кейін жалғастырамыз
таңғы шоу
құбылы қалауымда жүрсең де
сенсіз жол табарымды білсем де
қимадым қимадым